Magara na bur naga chu jiry kum mji chyan yu duya suggu jiri mai kuji mura ba kakan da du tha fatiary akuduyari aku ya mai ya magu ganaburi naganda ga chugiri kum du adiyan mjia chiyan kunku mjachyan mjiyan mai mjiyu jirimai ku wusha kur na makaranta ma na galura da abu zubulum zubulum zubulum thur lu ayi ara kuvan yar mai kuna ya bulk u naya shawahala kuya sarbuni kuya mai aluga iwwa halla durya ku ya lunai makaranta anu ubur ta najiara sa barda akun dar duya kuya aku sukun mji akuwa uzur asithya sur luwmai uzur a gur sun ja a ba. Kuri agari mai nagu bulma dunaman ivir ptu uzura huda thya surtumai uzur hudana bur abar duyu aia du bul da ku mai yu iri duya ku dum ji a kuwa kuya munaquya duya amzuri kuwanimudu a banya sai anukuriy naguna thya su aban ma say wudu umbawa wudu umbowa wudu umbowa thur aban ma magay aga koba mai mji nan mai nagu uzur kigu uva dum ji asu kagu na guhiya daga ufumari dum ji asukagu nagu mi min unuguyi dum ji ashagu ara koba ay aragumai koba ya jan amzany duya ndum sa amzani duya aban mai dun aga koba ban ma abura paya nag a kulagar say kauma kauma ya abar mji zuwara ludu duya ku. Duya abanya mamji aiy da thatuni may mji du gal du gal aiy nda that u mai aburi abar suku dum ji akuwa ku mai tou duya kuya zukuwa chyahu chyahu duyay chuwa rana musdagu mai duyay chu abarara ndadugu ndandan mai sai dumji ailhatu tu dumji athubur kur nmji alhu bur kur mai duya aranah munagu mai gumji amubur kur gumji am cha amu nu shya thaw thaw yak u chu nuivur subu dunya kaka sasu sasa ga huya haraka la nusha kul sasu sasa ba. Maga lulaku uzur nwibalhka tiya kigada ban saraja dujafiya ki agarimai uzur nu abath kaku tur kury sayarajaban mai <hesitation> gomnati chuw zauyi aburi nuwsha irka ya akurnar makaranta ndazu kuya barda kala ku ivir dul nasu dululku aban gomnati aiy bathka bahuna nusha kuda gir dalan ku kuda guiri sasu sasa ku mai amma say sasu sasa duya amzuri dunya ya chum us dagu mai sa ai aku duya ku aban mai sai boniy kur saiy bonikur sai sulum maga lulaka mahidiy naya mahialiy aban janaya buniy shili min zaurnda mandu sela shili aban maja liy har wanda gun da gaba gunda dadi. Ngumalana chu aya abakeya aya abakiya ra maga tiy kuvan may yabarn da azuwa lu du duya kura umba du mji alhubur kur mai dugi dirya ku are kirar kur mai sayi mji alhubur kur muran giri sun mji akuwa ku yuk aba kakam tu kuya anar kakam tu ndanya mjiya ivir gu koba ku dum yu kuba sumuna gu makuba ri aiy mai chu naga dulba suagari mai saiy duga bath ka dulbamaiy koba suryu amma mamji alyu koba kakamta kuchu ya janna zuwa mjani ivi ku janna ban aiy dumdum ana buri ayu koba kakamtu mai koba ya aiy sur yu kakamtu mai kumji yarigina su yu koba ku gadu bar ku ushiya akur sur iyu ku gomnati chu atiwadu ida ushya nkurna makaranta ivir ndar dalan sur iuw alymai ku maji gur sunagum ya gaiyu nanda chu asasu sasa kumai nada chu amai ahiga hiy kumai nusha dum aini ngu bul chu a fiy su ara nusha mai ara nanda chu asasu sasa kumai nada chu amai aluga hiy kumai nusha dum aihi ngu bul chu a fiy su ara nusha mai ara zur mai maja sheli akura maircha ba sarsugunda naja shli kurun kurun alirjumba ban kuja pahu na laku kuja pahu na laku maga ra pahuna miya gana sukaja mindu gu apayari guja dar kura guy u minya hur suku ashili ra aiy duya zum zu wu <hesitation> ndan ndan suzugu aiya. Gu uzur ashili najan ajuwasa nehua bul ivu najan abuna zuwa nuwva bul abur min gajauda idu naga ga umbuwaguyi uzur nga zusan chang maga fiya suku shu wzu ra sahunya maga fiya sukushu izura sa hunya gu jara sanya susa sasa u uhali lan sukular kuturiyi kuja zuwa gur shilgu gu ja gur sheguna ahu iviry sasa sasa ku ju nagu balchu abar iura ndugu abal kilura dugu galulaku kauwa galulaku kauwam akura kurnaja du kuriy ivir sasu sasala kumdur aiy mai gomnati alu kukuyar kumai janban duya ku damji akuwa ku duya aiy tu musdagu mai duya amzuri chacha kufmary maga mai aba duya amzuri kul maga lulaku duya zuri naga taba lury nusha ya ivirnda lapiamay maga luri nusha kumu ivirnd aban nag luri tada makur tada kum du hankal kuraja gadbarmi saura yarari dum asardasu nayur nda gari nanda lunduga buri nanda ayuma kunda chyan nanda ga nudfur cham du dam wu nudu fanda nudutu gungul sili anu bul chu aiy mai nudufu na aburi kukuya buldam mai zaurda mai nadayuma kun da chiyan ndugu hiya kuda ndalnan nag u kayaba nda ya kuku ya aiy duy nasi li agariwu. Yuw kuku abar dumji asuni ba uduya ku aban duya ku dumji akuwa kuya magarajiyu nusa dayar ilimwa ya ilimiya ya ilimi-ya-ilimi surmdu gazaza yay a ilimya ilimi sudu ga boliya yu ilimiya ilimi asar mdu ga laga sasu sasa. Ya maja ilimi maja duyar ilimi dundu azawa chu anuya naya ku kura kailimi ku wfumari ku zamanur ya dunda sukaya ko <hesitation> zama nuryi ya zamanu waha lah day waha lah anubul jandu gu aluri aba duga labal iviry mtu bul say nda gamut bul say nda gamut bul chiyi azu zu biya sun da nusha iviri luma adubar. Nandaya aku ya dulnenda kurnda anu du ya ahurnda kurnda ga nay anu duya zaurnda aga sun dunda iviry ivabamai naya ya nayan ara siya nda ayu ku dua bulur ya mai. Zaumda aga sundunda ivinu aban mai zurnda aburi nayaya naya nara san da ayukuda bulur ya aban mai mtu ayi udy jan mamdu amtu nadazuw a tiy mdu nagum yar magalari mama ayimai maga luri tada ayim ay apunar nda ji chupu arami ara duya ara sun dun dah iviry luyu ga thu lhuna impiya bulgajja bul amtum tuna kur gazuwa girinda ku abanya munaguya su muna gual uduya ndugu bul gury iraga mai ma bul guy aiy ngir suku kiwna nduja asuka gu suku du gu iviril luku fa amnunagwnai dugu suka zubu duya mai janaban kuji dum du agiraha nkala ja nunagu uduya ku.